मुइत रात सिनाकीलेखा आफ्ना कामको गहिराई हेद्दुँ, कभै तिन घण्टा सुतिन्छ, कभै चार घण्टा, तसो कभै छ घण्टा, सात घण्टा सुत्या लै होलो, तर फरक क्याले पड्यो भुण्यापाछा कसा मान्सको काम गद्या शैली कसो छ, उ रात सिन्छकि ना सिनो, रात सिन्या घण्टा तै मा भर पडुन्छ ।